Gne kangoroa da anisany e biby raiky mahavy, sady miaro e zanany de igny tombony igny gnanazy igny e tena ma- mapahavy anazy, ndre mambiky akô gnaniny ressort izy raha miazakakazaky izy! Da igny zany gnanazy ny indesiny miaro e zagnany sady miaro e tegnany, amigne hady, amigne, ady aniny namany miara-miaigny aminazy amignagny na e biby sagnany.